Buenu pues cuando pues cuando algun familiar este mal nucpa por copak tʉlle ʉ por jipsʉ u por chec widʉye pues cada cada este mal que este hʉy hʉy nucpa ca este ca familia pues yei pues hasta donde juti ʉn nʉctʉjʉhʉypa u ʉn entiendechʉcpa es de que pues pastilla hʉy juyshucpa para que cap hʉy curachʉcsucpa cay cay mal cay jipsʉ cʉpak tʉlle u u shi chec widʉypa pero pues anteriormente pues ca apupʉn'tʉgais u ca antepasadutʉgais pues cap hʉy acupachʉcsucpa itʉ otro tipo de eyab este forma de de curacion este ʉn matʉŋʉ ʉchi'is que que cuando por ejemplo ca aputzamʉ tʉg nʉpin tʉnpa hʉy hʉy tzʉcsucpa itʉ ca hʉy tucsucpa itʉ ca pucuy pʉj Adios casa hʉy hʉy curachʉcsucpa itʉ ca nʉpin tin, chec widʉye ca chec widʉye pues ca ʉn anima aputzamʉ ʉn jamʉjpa que can aputzamʉ'is hʉy hʉy cʉspa itʉ ca ca mʉque te mʉque hʉy tiempu como yʉji tʉn aŋitpa tumʉ cuy de mʉque ye tʉk cʉtʉkjʉ pʉs cap ca mʉque cay tiempu cap hʉy tucpa can aputzamʉ'is ayag tʉchpa y cap ca mʉque cap hʉy hʉy acʉpachʉcpa can aputzamʉis hʉy cʉspa itʉ para cay chec widʉye y para ca jipsʉ pues para ca jipso cap cap este pues wan wan este wan jamʉjʉ timʉdʉ hʉy curachʉcsucpa itʉ ca jipsʉ y ca cʉpak tʉlle pues ca cʉpak tʉlle pʉj ʉn ispa ʉchis que cuando nʉmpa itʉ ʉ yeg cʉpak tʉypa hʉy watpa itʉ cay cʉpak y wan musʉ shi cap ca'sasta hʉy yacʉtucpa u algun este alguna este hʉy cʉspa itʉ alguna semilla ʉ ʉ ʉ ʉsea que de te yajcʉjʉg hʉy minajpa algun alguna cosa como para medicina pʉs wan wan jamajʉ wan wan este entiendechʉcʉ pero Pero shi ʉn ispa can aputzamʉ cap hʉy watpa cay cʉpak itʉ y nʉmpa itʉ ʉd cʉpak tʉypa y cuando nitʉypa tambien pues nete pues cap tzamʉypa itʉ pero pues dificil para capʉ tiempu pero mas sin embargu pues yei pues cualquiera que mal tʉgʉypa cʉpak tʉlle ʉ unetʉg mal nucpa pues yeg cap pastilla pastilla nʉcspa a medicu aŋjʉ ca doctor anjʉ nʉcspa ca mama pʉn u ca jatʉŋ pʉn pues cap ya cap huy indiccion ye cap ca indiccion ye cap yag pajpa y pues ca'sa cʉtucpa cay cʉpak tʉlle u cualquier malestar quey aŋipa itʉ en cay cuerpumʉ